लाइट के बल्ब जो हॉनतए हैं, उनमें एक फिलामेंट लागो बायो हॉनतए हैं जब हम स्विच ऑन करतायें तो करंट पास होतोंय। वा फिलामेंट ते और तो है फिलामेंट गरम होजनते हैं, और जब फिलामेंट गरम होजनतोये हैं, तो बल्ब ग्लो करन लागतुए। यानि कि जरण लागतुए तो जां तरीका ते बल्ब वर्क करतुए।